مادة الرياضيات مهمة جداً, لأنها تنمي مهارة التفكير المنطجي, وبتحل المشاكل, الرياضيات موجودة في حياتنا اليومية, كمان تساعد في مجالات كثيرة, مثل الهندسة, والعلوم, والبرمجة, يعني حتى لو ما تحس إنها مفيدة في بعض الأوقات لكنها تعطيك إحساس قوي للتفكير النقدي, تطبيقات عملية, فعدم فهمها ممكن يعيقك في مستج-تقبلك, لذلك ما تقدر تعتذ- تعتبرها مادة عديمة الفائدة.